Chinkee ri ichaaj xaq kir ch'iij ju jrub'iik' kk'ob'ik mu ikk'iyik i ktzatzik, nab'ey k'olik nim k'iy ichaaj are'kri' qb'iij k'o re imo't kiryaa ri imo't ataq kqaaj jaab' xaq awa'chi'keluul k'olik xuqee ri napx ri xuuy, ke keluul re ri ataq ya kqaaj jaab' kk'iy pchnooj, kk'iiy chu ulew arék ichaaj ri'xaq jujrub'iik' kk'ob'ik no'j wu we' ya k'olik k'olik ri njeel jnob'ajwi' kum k'o ri ya' kqaaj chiij ichaaj kk'iyik, uche'are ri ichaaj ri qa qatz kiryaa ju jrub'iik'kk'ob'ik, xtiq b'iik are'ri xuuy kum ri xuuy xaq xew kk'iyik pjab'laj i si k'o jun ulew tiq chkuj tiq ya'qaaj ya' chrij qa kk'iyik ri xuuy sin ya rilmaj ri xuuy ataq kqaaj jab' kk'iy kçhi'pchnooj qriq qtaqiij i are'ri kchun chqe qtiij ya jab'taq ichaaj xuqkee si xtiq b'iij ichaaj kauxik wa'chi'kauxik jab'taq más ichaaj k'olik keluul no'j si k'olik xtiq taqiij pjyub' mu pchnooj are'ri mi tinb'iij ri napx, ri xuuy xuq kee ri imo't, i k'olo ink'ejchik qa qilmaj no'j xakeri'xaq ju jrub'q'iij kir yaa'te'k kqaaj jab'.